Kañun duu njoɓaari an, kaddule an. Toon kaa ɗun nii ngaɗan mi hen. Sabi dawoowo, ɗee kulle nii woni ko tawetee ana hasindinii. <hesitation> So eɗe kawri e junngo maa tan, dawol maa yaafan. Eyyo.